Zaho zô an de eo amin'ny adiny fito n'a adiny enina akeo fogna zaho mandry reva al i andro. Nefany an olombelona tokony managna valo na sivy adiny akeo andriana rehefa alina. Fa rehefa kôa ka ts zany de agnisany olona tsy ampy toromaso zany anô.